Colllaje kuae jaeko <hesitation> yaiparavota mbae ïa, ïa ñanekireivae, jaema jokuae jokuae yamboyata yarajayaraja jeje, oime mbovikatu ñanoi yave jokuae mopetirami yamboyata <hesitation> jeje jaema jokogui <hesitation> yamboyeupita